أكيد راح أكون مبسوطة أكتر إذا قدرت أزود في الوقت لأن الوقت بيساعدني أخد قرارات جديدة أغير من حياتي أسولف مع رفقاتي أسوي شوبنج الوقت راح يخليني أعمل أشياء كثيرة جديدة وايد حلوة.